<hesitation> Eti uwem afan owu ndidu. Nte ami ọkpọsuk edi edem itinke iko ino owu. Ami mmokud <hesitation> ke ami mmodu eti uwem oro edi ke mbọhọiduñ inñi k idem ufọk ami ndude. Inyeneke ini emi edọbọde ete ekud nin ewọrọ edi isi ebi ete edikpe ikpe se nnamde. Toño nkemama nishe isip emi ọdọho de ete owu eke ama edue mkpo okhd e edikpe idaha ọkuk nte ọ edino mkpo ete tono nkama nkwe uto mkpo oro ọyọhọ iba mbin emi odude odian min adinade min ke ñ adianade min ke ebi kini kini emi mmo eyende unwam nsuk mwam mmo nte ukeme mmi edide nte Abasi ọdiọñde mim koro owu emi ọdiọñọde Abasi edi owu emi ekenede ndinwam mbin emi edude ma e kiu eke mmo enyemde unwam otu e owu amade Abasi amama mbin mbọhọiduñ nsie esin unwam ono mbọhọiduñ nsie idem ini emi enyenyene ini emi ñwọrọde kufọk ọ ndika utim nkesube owu kusuñ emi enyemde unwami nsidedip nda kusun mbujo nte edide ukeme eke ami nkemede ndmioam nnyin nkeme ubak ini emekeme ndikud owu biọñ ọdọñde inyeneke se adiade ete mbọk nyem akpn ọkuk no emo emo ida ika ikedip mkpo idia ke biọñ ọdọñ emo ofo ọnyiñ okude edi owu emi biọn ọdọñde. Ukeme myin idu usen oro mesinwam nyin usin unwam nno mbin emi eyende unwam otu min. Nnam oro itie kied eke ami nkanka. Nke ndide utim mi, mmebe mkpo nte owu iba kusu ọsuk oseme nte mmimo ikude urua mfin emi edi uma ọkuk idiokhọ se adoide edep mkpo se nke nyene ke ekpad nsi nno bo ke dip mkpo mmokud nte ke uwem emi ami ndude edi <hesitation> eti uwem emi ukpe mkpo ọnyin ekpepde ukpep mkpo Abasi ekpepde nnyin ndinam ntro ke kpupru ini ma ke kphkpuru itie nkereke ke enyene mkpo emi ami nkemede ndynam emi ekemede ndiyed owu nte ami esid idieke ami nduede kubak ini eke me ndiọñọke, mkpo oro iti e utiñ ino inñi mkpo ubọk daha do no inñ koro ndiọñọke tutu ami nnam mkpo ono do, so nte ami ndude umem mmi edi oro